Atatai ayoka ndegui nde vaso re, neiro yeye seve re eh amboekovia yeta nde jarembaeño neiro se aru ta ko nde jekovia eh ayavi neiro se erei, se aruta ko ndeve ye jokua rami va aruta ndeve ipuere vaera eh nde reiporu ye jokua erei, neiro seve aruta ndeve iru